ஒரு நடன வழக்கத்தை உருவாக்குவது படைப்பாற்றல், தொழில்நுட்ப திறன் மற்றும் உணர்ச்சி வெளிப்பாடு ஆகியவற்றின் கலவையாகும். செயல்முறையின் முறிவு இங்கே. யோசனை உருவாக்கம். உத்வேகம் உணர்ச்சிகள், கதைகள், ஒலிகள், பிற இசை, இயற்கை போன்ற எதிலிருந்தும் உத்வேகம் பெறுங்கள். கருப்பொருள்கள், உங்கள் துண்டுக்கு ஒரு மைய தீம் அல்லது யோசனையை உருவாக்குங்கள். என்ன செய்தி அல்லது உணர்வை நீங்கள் தெரிவிக்க விரும்புகிறீர்கள். மனநிலை ஒட்டுமொத்த மனநிலையை தீர்மானிக்கவும் (மகிழ்ச்சி, சோகம், ஆற்றல்மிக்க, மர்மமான, முதலியன).